מַרַה כּוֹנְת מַחְזוּז בְּזַאף מַלְלִי לְקִית פְּרְסָה תַּעְ דִּי רְخְדָה פִי אֶלְמַגְ'אל אֶלְלִי דִּימَا כַּאנְת כַּאנַלְחַם בִּיה, אֶלְאַנְתַ'רְפְיוּ כָּאן צְעִיב וּלָקִין חַסִית בְּתִיקַה וְאֶלְרָחַה, אֶלְחַظּ מַשִּי גִ'ר צְדְפָה הוּוָא נַתִיגָה דִּיַאל אֶלְתַחְדִיר וּתַנְדִ'ים וּמִן דַּאק אֶלְנְּהַאר חַיַּאתִי תְּבַדְּלָאת לְאָחְסַן.